Satelliit hoit hinnäst <hesitation> õigõh suunah niimoodu, et esites tä ei sõidaq nii ruttu, et kuiki väega kavvõndahe sõitaq, ja tõsõs maal om väega tukõv gravitatsioon.